نجولوا مثلًا خمسة وتمانية واتناش، إذا جمعتهم النتيجة بتكون خمسة وعشرين، أو مثلًا تلاتة وخمسة وعشرة، بيكونوا كون الناتج تمنتاشر.